Inze mwene mbukha saa kumi na mbiri kasorobo mbohola shimoli shyanje mbilairwanyi alafu ndakhabohola shimori shyanje mbila irwanyi shijira mshiere wan di naye wamenya, warumulwa no bulwale bwa stroke baga khabida ndole khuli nyalakhubwana muliro ndekhu matsi kho khwisinga, nda kahrakhu matsi kho khiwisinga baas nda kharwitsa eng’ombe erwanyi nda kharakhu matsi kha khiwisinga nditsa khiwitsinga kahndi ndole khu khuli nyala khuyola ndina mabere khukhu khukhu ge ichai khandi nda kharula nzie mwidukha. khandi ndule wene eyo nzize khuwana muliro khu ndekhu matsi, ndekhe ichai, khu mwe ichai ndakha mwa ichai nda kha mwa ichai khu nzie kwisinga nda khatsia kwisinga alafu mala nzia khunyola shimori tsyange bunyasi bwo khwaya ridukhu ryene yiryo ryosi ndio baas ndakharema bunyasi nda kha lerha shimori shyange haas khandi khu mbenza ndola shina shinyalaa khuba hoo shiri shidamanu aah mbenza ndola tsingubu tsange tsiri tsinjafu khu khandi mbukhula tsingubu tsange khaba matsi haala ne isabuni khu fuya tsinguvu tsene itso ndakhafuya tsingubu tsene hana ne tso mushiere waminikha Mbenza bindu hibyo ndola waaah khwenya khwenya khulia tsiukhulia tsia saa sab ana khonyole ndi tsiukhulia tsia saa saba ni khuli na mangondo khutsie kukhaba muchere ni khubula mangondo khandi khweya khudekha butwa ichai ya kudhekhe usubuhi kha khunywe saa saba aah kukhinde tsiukhulia tsia mukhoroba tsiulhuria tsia mukhoroba ishi mushiere na alikhu na mangondo anaoho inze niri ne ringondo tsie khukhaba zingutsa anoho mbole mukhere yidinyire akhore sina adekhe ni ya kha dekha ni khwenya kurughr bushima bwa mugholoba baaas khwakhalajira buchima bwa hamgholova saa mbili tsia vudukhu ndi ha khumanya sasa makhuwa khandi khabe kabe ho mba aagh khutsia khukhona khulindile kha usubuhi na mangana khandi khali ho mba kha nyala khumeda khu ghene yago tawe aaagh ni rwo khututsa khukhona khusale nyasaye khubole nyasaye mbu khwa kahyinzira miyinzi ja mmbasu khutsitsa khukhona khuhe tsinganagi tsindahi khulele malorho malahi aaah khutisia khukhona sasa ni wakha khona khulindile rhwa busha khumanye nyasaye akhubola shin ana kho makhuwa kha inze kholanga ridukhu liotsi mtsima.